Dabbaaji jooɗoto ɗi nder leydi, e woodi balki, e woodi ñuukoñ, e woodi goɗɗe nder bolle, e woodi goɗɗi nder jaalooje, e woodi wattog, e woodi luttuɗi.